I gbənimi ali i gbəmi kə dəl giware re bankə neri kəwmini gənu re aw iresə kimrə sə yola pa mi bə mi duyi ən anipa mi nay nusəl mini ən ani ama tew dənsə mi bə nə gatə alikə min da yola mi gəsə sə dəl kal i el in toza tsamiya kusa nə garamba mi nu ani to wakati sə a munə alikə nəl gəl daŋ zənəti daga mani pa ay va ən ani di to day dan nə nəl toza ali bə daylə ini da ən ani. To wakati ən ay rerə a ɓaw bən duytə nəlle gamnəkə nəte ette i daŋ en kətələ a ɓaw ɓan duytə a aw an masə gam antəm ami bə unsəre masə daŋ a bəybərə a wawəwan duytə ɓawlə gawni gəwre a ɓaw ɓan duyta nə wankan nə dewinə gawni riwre nəkə a sarsan galum bare re a ɓaw ɓan duytə so gawni wakati mi lunə ali nettə səwsə a oy on səma a gawni arirə a ɓaw ɓan duytə a aw an masə nettə daŋsə a oy on səknə en teww ayrerə kə ən ani.